. Ám̃o nse ññyám ùñie mm̃awóñyam únia àdé ám̃i ñwad nkéguo ìtúng únẽghẽ. Mmã ke guọ ilũng adé ạmi nehẽ ntók mkpo ùrúa ké, émá inung ikpọk mmẽ m̃kpo sinũng, ifõon nyien, ami mbẽn nyon nm̃áigúo ke ùmimiem ming níbén nkáña ke úrúa ilúng ajide mma bén nkáná ké ùrúa ilúng ajid, mme ánwọ énúng eli guọ énũng ésad enung èdémé se àmo enung émã. Sinúng ifọn amọ enung esio édop, em̃a edép mkpó adé imãa àkãng-kéed, ami nyong nliguo ùfúa. Mbẽmíso nte nyong nligho ùfọk ade nánúng ñsio, àkúk adé nñung ndẽp mkpọ nniguọ ùfọk, àkpédé anúngadé ùlọásii, akpenúngadé àkálí, akpenúngadé fófó se ánáng mmsámá nnádép. Mma-liguo ùfọk, nnáliguo mmo nwáán ami, ntọ amì eli kémmé nyóng ùruá, mbemiso amó eliguọguọ adé elá-enyém mkpó-nyóng ùrùa. Mmo elà-epọk ákpán esiongo mkpõ ete-nyém mmélád anyem, amí mm̃em̃a mkpo ányém ami mmo isioñgó ikàyà. Ami’ nte ette mmõnsió ùjó àwiñéném nyíen èdud mm̃o ke àjén ade akọd àlúbọód <hesitation> émá kìmángá ntelé eka alãwõ Ikpémán inám see, ámi mmo ok mma náinúm ntóom nadé se-idia ké si ánúng inem ágwo ké inua adede ájid idia etem áfulo ájid idia mkpọ ádé sáa ádé ubok keed kisi-kisi ágwo-isisádéké-sádá idia ewo etábá éwo anyem ká úsam anyem etábá ewo anyem ka-úsan añyem iwi-nyíañga idia. Sáade ima inyǐanyǐañga idia ade úfiop anúng átúko anung ájóku agwo, afulo ajid inúng isiok itie iduok úlúd imáa akánv keed ajid ìtááb mmóng ìnwóngo, inwóngo ñwong imáa ákág keed ádé ájid ìsiok ìbóná iño etak mémé imaa, imá ino nneme ima ajid idúk úfọk. Ima ikigúo ájid isiok ibónó kú-úfọk adé ajid isiok itie ìbong ákãm, mbemiso ájid idáiyá ila ibong ákam ìwóntóom aná Awasi ìkámá jilé ñañga anye ákikáma jile ke mkpóng emi ákéfúlodémi yak ìkámá jile ntélé jak áchide mkpong mánáfódé ianãng idáñgaida ika mme ñsionsio éanám ájid kélé kélé imakésiok inám ìdaiyá ama achiele ubakusen ñfóomími àfúló àjid éláidákúdá ikood Awai isin ke úsáng àjid ikóod Awasi isin ke akpómó nubéhe àjid, ikóòd Awasi ìsin ke úsúng ùfoáñwed ntoyen éwǐ-ikaya, mù-ùnyongo mu-àka Áwási àde àlad amo akanyong. Awasj anunv àlãd demu ndéhe etté ámómo énung ánside eka ámo áháyong ké ifúe ñe ké émem. Afule ajid imáinúng ikaya ntélé imàiligúo kú úfọk ajid àfhlé ajid inúñgo isóbó iso àtọ keed. . Áñyem áté mmá ányóng, anyem áté éká añyóng, eti émá kinám ntélé ñyén ìsó ésóbó eñúng étóngo, ñjen ájid ìbónó, etém ñjén ñdidia ñnúwo, im̃áa idiá mufọ ádé imáa ájid ikáisó isúk ìkaká isó isúkinña inúng, idaiyá Élém úsén ájid inúng idángaidák isún ìiom áwási ñtélé.